B'aje'laj ya jach yaab' tulakal tu'ux kit'an chen chen tan a- amächik y tawo tan amentik awu'yik ut'anoo' a' lu ulaak' makoo' <hesitation> ma' tan awilik <noise> tan ut'anoo' tawetel.